Laha ohatsy ka anatin'ny tsena bevata ao iaho i tsena fietsenan'olo manambola io moa zay nganan'io aminay atoy ka laha ohatsy ka ia- ao iaho mahita raha hokan'izay haa da tsy haiko hoe ino ny hataoko manoloa an'izay raha araiky zay.